Ekein neni yor inum nu abo ewey ovu abo okunu mina nu awiye owi muna dor me duko inwin kio baw okuvo nu baw me va yena, okuvo nu baw me va kulene sweiya mu ekein ewey kom, dor ewey ovu abo okunu eja mu ukpainy evon oku vivi eva mo gena dor oho nu uta swene uderi swene nu atum iva, nu atom isay yor abo kunu me gbive me nu urere mu data kpeyi uswenen inum mu ekue usogbo nu ikpuro nu uvan mu wol ma afin inum ogbange inum nu baw me doku yor isoke sinen mu inum yor nu orere mo dara yor inum nu osuene, inum nu osuenen mu utor ogbo iyor nu ova mo ta, ovura ta kwem mu esi vivi dor oho nu ewey yor abo okunu me bene okunu baw me va yen mu inwin aswei baw yor dor eta swenen na dor evon te te oku vivi eva swenen do inum viva nu baw me kotu owey yor nu oswene nu ekwe nu baw abo okunu me kwe nu osuene virese nu ota duko nu inum vivi yor, me kotu oyi mam mu owey yor oyin obibo ma owei yor orere mo ta mu esi nu ewey abo te vi, ode ewey yor abo dor ewey eda me pu enu baw ewey ekwe mu nu ekwe utom esi nu owei yor oderi nagne dor mo ta duko okunu oyi osuene, inum nu oyi osuene nu mo ta duko ma iyor usokun me kotu mam mu owei yor mo bibo, ode owei yor ewey nu ekuru me gorgor ya avai ode ewey yor ekuru me nagneya avai, ewey me nagne avai nu eyaw nu inum nu iwol mu avai eda duko.